<microwave> <hesitation> بيستخدم في فك التجميد والتسخين ممكن أن أعمل بيهو <cupcake> ممكن أن أعمل فيو شاي يعني بيستخدم فيو- ممكن اعمل بيو حاجات كتيره